मछरिये ए एक दूसरे के आजू बाजू तैरी के, एक दूसरे के ढकेली के और कब्बो-कब्बो पुच्छी से मारी के आपस में बतियवेलिन।